Igbigi i ke miera ye ofori igbigime i ke ye fete fiye igbigi piki ke mu divi so korie igbigi me bo, tomi kiri me bo igbigi me ane kuro tenite tomi okite ke <hesitation> korinama go-gee korie mi igbigi me bo i ke wari namai ike diri korie ike ogbigi me i ke yeara ye mi tomikiri me bo buwa, kuma mo ku mi igbigi me bo wa sete ani bo kam na, ye ofori anga so igbigi i ke berena, bere mie. Moku mi igbigi me bo i piki igbigi okite ke <hesitation> siye so mieri <noise> oru wari so mue <noise>